Ua pūʻiwa loa ke kiaʻi palekana i ka ʻike ʻana i kēia ʻuhane ma ka pōʻeleʻele. Ua makaʻu loa ʻo ia a ua holo wikiwiki ma kēlā wahi aku. A i kona holo wikiwiki ʻana ua nānā ʻo ia i hope ona, ʻaʻohe mea e hahai ana iā ia a no laila ua kū ʻo ia a nānā i ʻō a i aneʻi ʻaʻohe mea i laila. Akā ua hiki ke lohe i ka i ke kani ʻana o ka wāwae o kekahi kanaka a ua nānā ʻo ia a hiki ke ʻike i ka wahine uʻi loa mamao loa aku. A i kona nīele ʻana i kēia wahine, ua ʻike ʻo ia ua makemake e hana ʻino ʻia iā ia e ka..ia wahine. A no laila ʻaʻohe mea e hoʻomakaʻu iā ia, he wahine kolohe wale nō.